Raha matetiky hita ataon'olo ambonin'ny pizza: tômaty misy ndraikindraiky izy asiany totokona, asiany makamba, asiany, <hesitation> ndraikindraiky akoho, legioma, fromagy, avekeo tsakotsako le agnaty boaty igny.